Ireto avy ny fomba hikarakarana ny hazan-dranomasina amin'ny fomba azo antoka mba hisorohana ny loza: raha vao handrahoana ilay izy a dia diovina tsara aloha ny tsinainy, esorina ny ao anatin'ny lohany ary kikisana tsara lay trondro, ary koa raha ohatra ka sendra tsy mahazaka azy ianao dia asiana voasary makirana mba hisorohana ny alerzia.